अगर आपे घौरे दीवाल मां दौरु व्हंयूं, आपन स्वो बंद कन त आप एक काम करा आप बजार जावा। बाजार में एक मिल्द व्हाइट सीमेंट। त व्हाइट सीमेंट घौर मूं ल्ये ते आवा, तेते आटे चार गूंदण। जन आटे चार आटू गूंदन हम तथी पाणि मिलौंण तेमा। तेते मिक्स कर द्योंण। फिर ते ज्वो पेस्ट रौंद बण्यूं, ज्वो घ्वोल रौंद बण्यूं। घ्वोल ते ते दौरा भितर डल्लं और पूरू भर द्योंण ते दौरा ते। आप द्योखला सुबेर तक स्वो व्हाइट सीमेंट तौ भितर सूख जलु, बिल्कुल एकदम तमण्ये व्हे जंद, जन सीमेंट व्हंद। त तनि मजबूत व्हे जलु। ये से घौरो दौरु बंद व्हे जलु।